زه <hesitation> ډیر زیات بوټان لرم، البته پنځه جوړه، <hesitation> یا شپړ جوړې د سنډلو په شمول باندې. <hesitation> زما کېرمچ دي د قدم وهلو دپاره زما کېرمچان دي د فوټبال د پاره او همدارنګه زما د دفتر بوټان دي، زما سېنډلې دي او یو جوړه زما سلیپر بوټان دي.